Menurut au perdamaian nai daebafok ia bisa damai tehunita perlu hargai nusa fe'ek a budaya no ita harus tao adil neuhataholi hak asasi no merata neu hataholi daebafok ia.